نجوله يحاول يخلي روتين نومه منتظم مثلا يرجد بكري اه ويبعد عن الشاشات قبل النوم لو-لو جرب هالشي أكيد بيلاحظ فرج كبير في أنه يجدر يجوم بدرى ويجدر ينجز مهام أما اذا رجد متأخر فأكيد يعني بيلجى صعوبة أنه ينظم نومه.